Ore kami mambeli wawa, ore mayumae ore ngonto timeren pihoan memang rupa su kulkas, na'tan ngonto wi tulungkonan pei tera, tera to masatu du minggu tulungkonan. Tan ore ngonto, pihoan te sop memang tera suwa'ne ore ngonto solen loson ore ngonto tera suwa'ne ore mapoyoe wu kumangase tera suwa'ne ore loson wus solen loson wu kanen te'e hele on ore kangkong, ore kol, memang tera suwa'ne ore to'om batata na'tey suwa'ne ore ngonto, solen loson na monanam ore tu batata na'tan ore ngonto sop tu ngonto sumpruane ore ngonto kol, ore apa te to wawa, kangko, wu wurak, paku. Tan ore wurak paku na' pei suwa'ne loson tan ore apa te tu hahai, wawa, ore kol, ore ne memang tera suwa'ne, tera' suwa'ne loson mapoyoe tera mo nanam kanen ore en nilo soe. Ore wu piniho ten to memang mau nanam kanen onde dabu-dabu tan ore si nolese mapoyoe sop netan memang kinari ko ore ngonto solen loson tera' suwa'ne bahaya te to wawa, kangkong, memang tera suwa'ne